देश का भीतर खाणा परोसन का वास्ता हमारा पास अगर रेस्टोरेंट होन्दु तो हम शाकाहारी भोजन ते परोसदा जन्न की उत्तराखंड मा आलू का गुटका भट्ट की चूरकानी परोसे जांदी ज्वा की बारमास उपलब्ध रंदी ये सी खाद्य की लागत भी कम औन्दी.